א וועקיום קלינער האט אינעווייניג <hesitation> אין די גרויסע פלאץ לעק- א- א האלטער אזוי ווי א בעג ווי ס'גייט אריין די שמוץ און ס'ציט אריין דורך א שטעקן וואס די שטעקן גייט אויף די ערד און ס'ציט אריין אלעס ארום זיך און אלע שמוץ ווערט אריינגעצויגן אינעווענדיג.